Safitir donga sabo, dohua onsa e mo Safitir taga saman, jogadum hajude, yara haga saman ko. Safitir ko walina, ko darna, ko wadadum yeso yeso, hasetonga saman kawalti.